Hó novatunro tatí kitinró latée luyoo kuani nró tida naxhidoxí layo'o yúu xité, chí date danendoxiá ná kakandaxí, tuyú adi ni ña nrivii chedé nani kú burru nró nó xhí naxhinó yo'o yuté, achivava kakaján kindá'a jan kakaxhité <hesitation> ku ini xhitú, kokenña ñava'a ká kú ini uu burro kua yivii, chí ho voltanté'e té ñé'e kudukan xhivitá tuyuñó'o ni nruté ña'a já tatijé mendó añenatí ntidá nendó kianaki tila yo'o yu ditá xhi tuku ñonitió kuitá nendoti denakentí.